ס'איז דא אפאר מינע געשיר וואס מ'קען נוצן פאר קאכן אדער באקן, ס'איז דא א שעפלעפל וואס מ'קען נוצן צו צאממישן זופ, <hesitation> ס'איז דא <hesitation> א לעכעריגע שעפלעפל וואס מ'קען נוצן צו- פאר זאכן וואס מ'וויל נישט די זאפט, <hesitation> צו טיילן און נאכדעם קען מען איז דא וואס האט פלאך וואס מ'קען נוצן פאר פלייש עס צו איבערדרייען.